Iyena dikkedda e massikola atau makkulia narekko makkeddaki penting liweq pentingna nasabaq makkukku e ijasa e narekko ijasa sma mi bawang dipunnai liweq sessana tau e massappa jamang iyaro lagina narekko engka ijasa makkuliana tau e sarjanana deqna mancaji <hesitation> jaminang makkedda magatti tau e mulle majjama nasabaq iyaro narekko puraki makkulia <hesitation> naitai tau e makkeda matanre iya e ilmuna mulle napertimbang tau e kedda makessing muaga jamanna iye tau e nasabaq makkukku e jamang e deqna pada riolo nako makkuliaki engka mua ceddeq harapang-harapang maega mulleki runtuq jamang madeceng-deceng e